Ee handi handi ɗum hanne baññe gam goɗɗi haalaaji ɗin kam e goɗɗi jeeti ɗin kam haanda ɗi gaɗi goɗɓe no ɓe jeetorto ɗum haanda handi ɗum waɗana freedom of speech keerol